يبقي عندي زياده في الوقت ولا في المال حاسه ان انا دلوقتي هقول في المال عشان حاسه ان انا ممكن اشتري حاجات كتير اوي محتاجاها بالمال بس ممكن فيما بعد لأ اختار الوقت، هبقي مثلا لا قدر الله محتاجه وقت زياده حاسه ان العمر بيجري بقي فكبرت شويه في السن وفيه حاجات عايزه اعملها فمحتاجه وقت زياده أعمل الحاجات اللي انا معملتهاش <hesitation> هما الاتنين لا غني عنهم يعني بس مش عارفه اختار ايه دلوقتي